Oku kaalau progrim da televisyen yang igunaku kalau kuo ti wayanglah kebanyakannyo wayang-wayang pendekarlah um kadang-kadang baca koyo barita no baguna ninilah yang antara permainan yang mapakaiku kalau permainan tradisi ti bagasinglah bagasing tradisional dan bermain kikiklah um ino no kuo tino.

Kalau sukan ti sanaman ti bula sepak onilah bula sepak dan aikinglah.

um Salalu terutamanya ialah sauh ataupun wanu yang mapakai tokou segi budi bahasanyo lah dan iyo mabalut da jiran-jiran tokou lah um ino yang sabaiknyo lah.

Mampanau ti bagus kalau urang ulun putih ti mampanau ti briskwalk bah ni iyo mambalut untuk jantung.

Untuk kahandak da untuk anak-anak tokou ti kalau matutuo ti perlunyo anak -anak no semua berjayalah. Selain um tino anak-anak mongontong semula um da kap da ibu bapa prihatin da anak um supaya iro tokou ti um lupakan buli arulah mongontong da masa tua.

Jawapan ku um monong ulun matatuo ro ti isa barapa makarati mamakai da smartphone iro mamakai da phone biasa oni iyo matatuo ro ti iro um lakat lagi mamakai da wording sakarang tokou pakai words kan tokou sakarang tokou buli mamakai da um AI magilo aplikasi-aplikasi AI jadi perbezaan umur no memang bebeza lah nini pamakaian mimang aru aru perbezaan.

Mogilo mosilou motomou mapurak um kuo um maitom um.

Kalau genre muzik mapakai ku hip-hop hip-hop rock metal ino nio mapakai ku kolod kalau tradisional ti bargantung kalau tradisional melibatkan sentimental bangsa um iro mapakai ku.

Mogilo cara um kalau tokou mau tumampu da masarakat manyapul disiro sebenarnyo um ketika iro memerlukan um kalau tokou sada duit nah sumapul tokou da tenagalah jadi kalau tenaga pun isada kudarat tokou na manyapul tokou da buah pikiranlah dan tuminonglah da setiap nunu oni masalah do kalau bulilah sebuli-bulinyo tuminonglah tokou mongoi sapul sekurang-kurangnyo babannyo akan jadi um ringan.

Sabab utama ulun da pogun ku lumali mongoi da um da yanan lain-lain yanan antaranya um terutama um jaman yang sebelum ni da kampung mimang isada kuo isada pandapatan yang buli jadi saraan jadi buli mangasilkan duit jadi iro terpaksa malumali nongoi da bandarlah mongoi da bandar untuk mencari pagium magium da korojo um iti sababnyo dalaid ri cuma mamutul da gata oni um jadi iti kabanyakan generasi anak-anak wagu mongoi da bandar untuk magium da paluang bokorojo.

um bansa pamainan yang tradisinyolah yang maparas um main bakuit bakikik um ino yang tagaplah

Laa iti iti kalau tinanum atau kinotol kotolon ti ilot um mangotol da ilot.

Mapandai um bintang jaan buruj ti iLeo nunu lagi Leo um Leo Taurus um kaan da bruj.

Pakara yang mau ogutan korojononmu kakal sihat manjaga da makananlah sebap punca segala kesihatan ti ialah daripada perut um. Selepas tokou mangajaga da perut nunu yang tokou makan yang tokou masukkan dalam tokou punya perut kemudian tokou manjaga da tokou kena bersenamlah seminggu sekali make sure adalah tapi yang paling penting adalah menjaga pemakanan.

um Tradisional lah muzik tradisional.

um Ujian iskul untuk anak-anak maranik roti sada' nini' masalahlah pasal sistem pendidikan tokou sakarang pun um kali' sudah mamikirkan da proses untuk ujian iskul anak-anak tokou ikut tahaplah. Kalau antad da prasekolah prasekolah toyo gayanyo kalau da um sekolah tadika' dan SK dan manangah no um toyo gaya'nyo da ino kalau oku mimang sada' masalahlah.

Kalau binatang ti mogilo tapi kalau um biasa' aru da komuniti ti komuniti muyun da antad da Karukan kara' nipo' gebuk asu using. Kalau oku mogilo using da walai kalau kara' ti ililih ino nio majadi isu kara' ti karabau pun majadi isu karabau pun mogilo.

Pembayaran mongoi da nagara' wokon ti um kira' yang limo ngatoun yang lalu' sada' oku bakirimlah somonongnyo.

um biasanyo um tu mututo sumapak ti mana' mapacarita' da pangalaman laidlah um sa' nini bah sa' nini' magat kolodlah kalau maya' da akal momulok satindak-tindak ino isa' maparas ogu tapi kalau pogun bogoi sumapak da anak momulok untuk bagayad untuk da muzik tradisional atau ino sada' masalah

Untuk um menantu pelajar iskul ti mabalut sikap misama da pelajar wokon tokou misti meletakkan satu yang pertamanyo um asas agamalah yang paling penting sebap dalam agama Islam terutamanyo saling hormat menghormati menghormati orang yang lebih tua kemudian mengatakan yang benar um tidak berpura-pura mengatakan yang walaupun pahit tokou kena nyatakan sopan santun dan menjaga adaplah menjaga adap dalam mencari ilmu.

Kalau sarangga ti sada la talampau makalu kalau paling makalu ti sarangga atau raramu ti[um] sadala pasal iyo isa nini barapa makalu.

Pada oku untuk mamajaga' da kasiatan da inan ti inan sandiri' ti partama' sekali um manjaga' pamakananlah basarapan pagi sabalum sabalum tokou mambuat mangaal da iktiviti luarlah seperti mongoi bokorojo sebap iyo untuk tanaga tokoulah dan modop ikut jadual um minum banyak mogilo minum da waig kuolah waig um masaklah waig kosong.

Dokumen atau pun pata' yang porlu untuk um mem membantu ikou mam mampanau da nagara' sandiri' atau pun nagara' lain-lain atau nagara' lain-lainlah um supaya ada' iyo punya' panduan lokasi dengan menggunakan um menggunakan bahasa bahasa tampatanlah kalau untuk bahasa tampatan jadi' takan bahasa tampatan cuntuhlah dalam bahasa Bisaya' jadi' sanang sanang difaham sanang tokou fahamlah kadang-kadang dalam bahasa Inggeris iyo gunakan cuntuhlah road jadi dia isa barapa' ulun faham khususnyo ulun-ulun kampung isa' faham jadi' porlu dimasukkan cuntuh dalam bahasa'-bahasa' orang-orang yang ada terdapat siti tokou da Sabah khususnyo Sabah dan Malaysialah jadi' ino supaya ulun buli baca' dengan sanang.

Nasihat onilah nasihat

um Progrim kabajikan da nagaraku ti mimang mogilo diantaranyo kabajikan um bantuan-bantuan tunai am kepada rakyat.

Isada nio panggung wayang da manti ti mosodu nogu magilo nogu ulun mongontong da talibisin.

Aru mongoi da Makkah la sebagai orang islam mongoi da Mekah adalah salah satu daripada rukun rulun islam jadi mongoi da Mekahlah Mekah um Kota Mekah dan Mekah Madinah mengerjakan haji lah.

Ililih kalau dokumon um yang ikou perlu' mampanau da nagara' atau mongoi da sambila' untuk malancong no biti IC IC pasport.

Dadau ti pariamanyo maparas um kadaan tarang um cuaca pun um agak malasu matu adau makito kanyu da ulun um tarang bandarang isa tau lah mudaan-mudaan da sodop no isa miugut isa rumasam lah paling kuo nyo pun jangan ada gonit lah dengan kuo la kilat.

Pata' panghijrahan ti bandar luar bandar mongoi da bandar kampung muli' da bandar onilah untuk tujuan bokorojo.

Oku kalau miuzik ti sa nini barapa mapandailah oni um kalau bagitar oku ada sikit mapandailah.

Selebriti atau palakun mapakaiku um selebriti anulah um nunu iri ah Brai Larson.

Oku mampandai bamain da gitarlah gitar oni.

Ya sangat bagus kalau teknoloji ti igaul da bidang pendidikan sangat bagus sebap dengan menggunakan um teknoloji um cuntuhnya kalau balaku apa-apa masalah tokou buli mangaal da virtual learning environment kemudian tokou buli nu ogu ti membuat um nu ogu ti um kelas-kelas secara online jadi mimang sangat mabalutlah sangat mabalut.

Sukan antangan kasanangan da guang um bidminton um sukan um bula sepak.

um Tshirt jesi

Kalau oki ti bakas palajar UMS aktiviti atau projik yang parnah inusahaku ino nio Progrim Alam Sekitar da SK Kabagu Sepanggar.

Satakat iti oku aru um pakaian tradisional etnik Bisaya tarutamanyolah um yang maparas hiasannyo maparas pasal hiasannyo mogilo da barang-barang laidlah barang-barang antik dan dik dikira kreatiflah um pasal iyo diulah mengikut sesuai da kaadaan um masa titilah.

Teknologi yang terkini AI ti mimang bagus nini lah tapi ada nini um implikasinyo kapada masarakat kalau iyo dis disalah pakai sebab dia ni buli mengaal da nunu nunu nu yang isa miyontuk da akal

Aru da kalau telipon no oku telipon biasa-biasa um teknologi nini ngarannya no um kalau tu momulok teknolo kuonyo teliponnyo canggih-canggih um ino bezanyo.

Mungkin misin bisnes.

Pecutian kalau bacuti' oku sangat-sangat mau' mongoi da New Zealandlah New Zealand sebap New Zealand ti um kalau isa' New Zealand Australialah tempat yang kusuka' sebap tempat titi um masih lagi dalam um nu ogu iti iyo ompunyo suasana' alaminyo no lah suasana alaminyo no mimang lakat lagi' neturallah netural beutilah.

Badaganglah majadi bisnesmen ino nio yang mapakaiku kolod pasal um ikou yang mangurus sandiri' boh ikoulah kuli' ikoulah bos.

um Teknoloji berkaitan dengan um media sosial siti mogilo pengaruhnyo isa barapa bagus untuk anak-anak mongontong.

Kajadian yang maka sejarah yang paranah oku ginuruanku da iskul um dalaid ri mac ku tarutamanyo um barkait barkaitan dengan pajuang-pajuang tampatanlah pamimpin-pamimpin yang um nongobit da um kajayaan kajayaan- kajayaan khususnya da negri Sabah dan amnya Malaysia ri. jadi' inolah sebagai cuntuh untuk um oku lebih um mangat mangat mapandai macam mana berlakunyo macam mana iyo punya' parmulaan Sabah macam mana iyo buli dipanggil Kota Kinabalu cuntuhnya kamudian macam mana iyo dipanggil Beaufort macam mana iyo dipanggil kampung-kampunglah jadi' inolah kajadian makasejarah no kamudian parjuangan Mat Salleh Pangeran Shahbandar dan macam-macam lagi'lah.

um Di antara sababnyo aru ulun yang mau mulali da tampat wokon um mungkin tampat no um kurang pakarjaan jadi iyo mongoi da bandar magium da karjaan lah ino di antara sababnyo ulun mulali da tampat wokon.

Isa oku mapandai manjawab soalan ti

Siti ti panas lah, malasu, malasu um malasu sapanjang masa lah, ada lah musim rasam. Tropika kan, musim um ni tropika khatulistiwa.

Tamujanji da doktor ti iyo tertakluk da um parmintaan hospitalah sebenarnya um bila ikau nongoi uot um mongoi pangaal da rawatan um mikipariksa da hospital um contohnya hospital um da buput ti jadi kalau doktor no mangatakan um parlu ada um nu ti pamariksaan ulangan maka doktor yang kuo lah da pihak hospital yang menantukan da tarikhnyo lah.

Duo-duonyo pun mapakai miyan da daguang walai masa-masa tertantu' sakali' sakala sumalura' da walai bah um pun aru nini' tokou bokorojo um nu iti mantibas da salura' no mangiyang no ino.

AI ti iyo perlu iyo banyak boleh digunakan dalam bisnes da sikul jadi ino nio um mungkin AI ti boleh tokou gunai lah untuk bisnes.

Kagamaran wagu kalau boleh oku mau main muziklah sabap oku mimang sada' sada' pengalaman main muzik oku suka mau bermain daa kalau boleh aku mau bamain da um palu-paluanlah bagandangkah bagandang boleh tapi oku mau iyo lebih teratur dan lebih berilmulah bagandang

Ubatan-ubatan tradisional ti um sirih kapur um ino nini'lah.

Ubat-ubatan tradisi da yanan ku magilo macam tumbuh tumbuhan ino ni untuk ubat-ubat tradisi la seperti mangubat da kapilatan naputan manggunakan ubat tradisi.

um Mimang mogilo terutamanya [um]untuk mamudakan manghubung da rumo-rumo[um] contohnya aru bilin-bilin [um]kemudian um kalau mamajamput da kanduri kahwin ka sakarang ti isa no gi ikau payah kuo mongoi patud da kad menggunakan um khidmat um whatsapp oni la ino kabanyakan gunaan sakarang lah ina antara yang gunaan ku ninilah yag oku gunakan sakarang ti.

Oku ti selalu kalau aru AI yang baru mapakai kolod um cuntuhnyo Avengers ri ondong mongoi da panggung wayang sama yunaiku.

Nah iti mogilo ko tapi takiuk oni kapandaian ku um sagala nu um <noise> salinatud no tokou aru gunanyo matatuo laid anan da sapak bapadiu um manu roun kunyit kanyu sapak buli nini ubatunyo.

Banda' kreatif map yang maparas atau hiasan yang um aru joki' um yang sekarang ti adalah um berkaitan jangan walailah walai yang yang inalan um berbontuk corak-corak lama' corak-corak lama' yang stail lama' kan stail laid jadi' ino yang adalah yang ada joki kuo titi ino yang nokitokulah yang saingga dauno ti masih um maparas intanganlah sabagai khazanah khazanah anak-anak wagu yang sa mapandai.

Lainkah um padanglah rumput rumput karabau onsi ri.

Satakat titi um lawatan mongoi da panggung wayang da tampat jami ti kalau da daerah da Beaufort ti mimang sada nogu panggung wayanglah um tapi kalau mongoi pun mongoi balawat mongoi ontong da KK lah da bandar Kota Kinabalulah mosodulah takiak antad da Beaufort mau saratus labih kilometer.

Aru um salapas pambubaran aru pilhan raya no mangundi no bapangkah mongoi da saluran mamangkah no tokou mangikut da calon pilihan.

um Warna kabiasaan ku mapakai ku warna ungu ungu.

Nunu ti haiwan tauri um yang nakito isa ku mapandai kalau haiwan ti karabau kara' gobuk

AI ti baguslah bagus untuk um pambangunan masyarakat.

um aku sebenarnya masarap mongontong da kuo lah, um menggunakan da, mamakai da WhatsApp lah um memakai da Whatsapp dan um um TikTok, um YouTube um Facebook makapira setakat sekarang tu lah.

um biasanyo asal-asal tampatanlah yang buli monyo mo monyo' um mamalagu' da lagu-lagu' tampatan mimang kasukaanlah kalau ngaran no isa' ku barapa' um kapandayan sabap um manguo oni' da bahasa'.

Pakaian tino jubahlah begantung kepada keadaan bianan situasi tokou mongoilah. Kalau da padang besukan, um baju sukanlah.

Iyo makaubat ubat tradisi yang aru da budaya tokou ti lebihnyo pada macam onsom kolopis kemudian um nu gu iti herba herba macam jariangau sarang semut kemudian um patah patah um kalau makanan ti ubat biasanyo majadi da makanan ti kuo nu gu ti empedu beruang ino paling terkenallah empedu beruang.

Mimang aru cabaranlah biasanyo ulun yang baru' baniaga' ti um da pogun jami'lah kam da kampung jami' mimang arulah mimang um khususnyo bagian kuo um modallah modal isada' modal kamudian ilmu' paniagaan isada' jadi' inolah yang cabaranlah atau pun um punca'-puncanyo ulun-ulun da kampungku atau pun da pogunku yang isa' barapa' buli maju' dalam baniaga' ti. Jadi' cadanganku supaya alan da kursus kursus macam mana' baniaga' macam mana' baniagaan dan kemudian um karajaan manaak da peluang-peluang um iyo punya' modal ri.

um Iti soal kagamaran ti isa nini oku berapa kuo lah pasti bio bio diriku yang kakamahuan ku lah cumanya oku mau balajar da cara teknologi wagu lah.

Satakat titi sada'lah um iktiviti atau projik kreatif yang paranah inusaha'ku um tapi kalau projik-projik wokon no da' da walai mamaliara' da kayaun kayaun waig manaulah ikan air tawar dan mamaliara' da manuk paindahlah um satakat ino oni'lah.

Iti melibatkan sainslah um warna langit no motomou um iti melibatkan sainslah.

Iti kalau oku generasi muda okoi ti mapakai kolod lah pasal iyo mamudahkan karaja capat tokou mamproses.

Oku kalau seni mapakaiku mimang seni fotografi videografi yang kreatiflah oku suka mongontong da benda-benda yang kreatiflah seni anyaman pun oku suka nini lah um yang yang menyenangkan matalah memandang malukis mongontong bulilah tapi sa tapi yang paling suka mangaal da fotografi mangalap da video mengedit da video kemudian anyam-anyamanlah dan kalau seni ti oku suka da benda-benda antiklah

Ok pataa per perkhidmatan awam um tokou ti um kalau buli aru no bank lah di mana-mana bianan lapas tino um mian kalau bulilah um alun alun ino ni lah.

um Damanti ti mimanglah tokou mamakai tek teknoloji tinggi melalui hinponlah um komputer.

Bajet ti isa malap da jangka lah kadang-kadang micukup kadang -kadang isa nini micukup um tetapi um apa buli buat icukup-cukup oni lah yang penting ino ni' lah um gunakan bajet no sesuai da keperluanlah lainkah untuk kemahuan.

Aru-aru mogilo STR um iyo mobogi da usin.

Nah main batu oni main batu seremban jangan main nu tio kayu rih um manyimbul mamaling salipar e barigod um ino.

Da program radio tempatan yang kegemaranku, radio fm Sabah.

Arapan yang paling magayuh untuk masa depan timoon ti um untuk jadi orang yang sangat barguna kepada kepada diri keluarga bangsa dan nagara um ino onilah dan belajar sasuatu yang lebih barulah um untuk mengubah diri kemudian harap sentiasa oku akan lebih sihat buli panjang lagi usia mongontong da anak-anak makacucu dan apa semualah dan insha Allah buli manjadi orang beriman dan orang yang baiklah.

Anak-anak moden sakarang mogilo pamainannyo pamainan moden babula' babula' batakru um.

Tokoh sejarah ino mimang mogilo yang kabilangan da nagara'ku sandiri'lah um kalau da Malaysia ti um ulun mimang mapandai da da um kuolah da Hang Tuah um ada satu ri um berbangsa Cina' Lee Ku Kam kah ngarannyo um iri antaranyolah.

Iti melibatkan um kredilibi kredibiliti dan kepimpinan ulu totuo ri ro pasal ulun da momulok ti aru nini gaya ulun mututuo ti iro mamulok ti isa mampakai iti bergantung kredibiliti dan kreativiti dan kepimpinan ulun tutuo itu sendiri.

Siti Nurhalizah oni'.

Tumbu-tumbuan makito da liku bil santiasa um macam kutad um salinatud um sasakut sasakut wokon kah.

Saatu yang majadi da tondu atau adau kalahiranku ialah oku akan um mancatat da dinding walaiku tarikh oku punyo kalahiran no supaya oku akan sentiasa ingat dan anak-anak ingat keluarga-keluarga lain pun akan ingat supaya iro mendoakan oku punyo kalahiran no oku akan sihat untuk um selamanyolah sehingga akhir hayat.

mimang mogilo um mengagakku becerita da pasal sejarah da dalaid terutama sejarah kesusahan yang iro um pernah lalui lah terutamanya da musim um iro parang um jipun lah terutama

Sebenarnyo ujian untuk anak-anak ti penting sebap tokou mau mongontong da level iyo ompunyo tahap iyo ompunyo kepandayannyo no nunu piyo iyo ompunyo kepandayannyo sudah iyo buli membacakah sampai peringkat mana level mana band mana jadi sangat pentinglah anak ranik roti tapi sebenarnyo bila tokou menguji da anak ranik ti isa tokou buli berlebih-lebihan sebapnyoanak-anak ranik ti culturenyo iyo ompunyo budayanyo lebih kepada permainan jadi tokou mangaal da ujian disiyo berdasarkan permainanlah.

Tatapnyo majadi da cigu' dalaid da manini' ri ino nio cita'-cita' um jadi' alhamdulillah makalu ti um nacapai ogu cita'-cita' tatiri.

Parkara' parmainan papan okoi parnah bamain da congkak parmainan video um PS twolah PS stesyen.

um bangsa binatang aru da komuniti paling mogilo using jangan asulah um using using asu manuk angsa mogilolah paling mogilo sekarang ti kara karalah paling mogilo kara sagala sikok.

um pasal sukan bakumpulan jaan batunggalan ti um dua'-dua'nyo punoku minat nini'lah lagi pun oku mimang ulun basukan nini' kira' ulun etlit.

Kalau oku tinakan da paluang baguru lagi atau aru paluang baguru lagi atau aru <noise> kamampuan baguru lagi oku suka mamili' da um kamahiran teknologi lah IT sabab um IT ti panting lah kemahiran teknolog ti panting da jaman serba moden yang panuh mancabar ti.

Mogilo boh tokou ti kalau buli karita tumulud pun buli um mau isa payah nio maya da alun-alun masasak alun-alun tumulud isa payah bapikir.

Nah warna langit ti motomou no disabapkan oleh kaadaan laut nini'lah jadi tabalikan cahaya'nyo no manulah.

um batanang basabar batawakal.

Iti angan-angan da musim manini ri mimang magayulah um bila sudah naukod um mau majadi da macam-macam oni korojo yang um damanti ti buli membantu da keluargalah tapi tokou hanya merancang tapi perancangan yang mabalut no antad da Allah subhanawataala jadi basukur apa yang adalah.

um Program kebajikan yang mapoponggor da karajaan ti karajaan negeri Sabah lah terutamanya um iti mambantu da ulun-ulun yang miskin tegar misalnya bantuan um mangaal da walai SMJ Sabah maju jaya kemudian um kalau diperingkat kebangsaan da karajaan ti yang bagusnyo kuo la nu gu ti iti lah mambantu da mambantu da orang-orang yang B empat puluh dengan aru bantuan bantuan macam bantuan kawangan um STR dan segalahnya lah.

Da oku baiskul ri kalau kira sada nini yang carita yang sa baguslah buli dikatakan antad da sekolah rendah sampai da menangah semuanyo mabalutlah dari segi pelajaran dan nini guru-guru semuanyo mapakai kuo nu iti iro makapakailah.